हम्रा देश नेपालमी अब हजार रुपैयाँ धेगी करोडौं अर्बौं रुपैयाँसम्मका घर रयाका छन् । अब ठाउँ अनुसार गाउँ अनुसार त्यो सुविधा सेवा सुविधा पुग्या छ की छैन । तेइ अनुसारको अँ हम्रा घरको मूल्य हुनोछ । तोक्या हुनोछ । अब जग्गाको मूल्य काई सस्तो काई महँगो हुनोछ । तेइ भएर पन घरको मूल्य पन तेइ अनुसारको पड्डो छ । जाँ सेवा सुविधा पुगेको छ । जस्तै काठमाडौंमा सेवा सुविधा पुग्या छ भने काठमाडौंमा घरको मूल्य करोडभन्ना तल पाइनाइन । अब तेइपछि मेरा गाउँ तिर हेद्दे हो भने गाउँतिर चाइ सेवा सुविधा कम पुग्या हुन्छ । सडक सुविधा हुनैन । भन्या जसो अँ खानेपानी हुनैन । भन्या जसो रोड पुग्या हुनैन । अँ तेसइ अरिकन अस्पताल हुनाइन । तेइभएर ताँतिर घरको मूल्यपन तेइअनुसार सस्तो हुनोछ । त्याँका घर चाई सस्ता पाइना छन् भने सहरतिर अलिकता सेवा सुविधा पुग्या हुनाले महँगा हुना छन् । त्याँका घर अर्बौं रुपैयाँसम्म पुग्या हुना सक्दा छन् ।